اكبر حيوان شفته كان الفيل في حديقة الحيوانات وجت كنت صغير مشهده يبهر يعني حجمه كبير هلبه هلبة يعنى- تجول يعني سيارة كبيرة ولا حافلة حيوان يعني اكبر حيوان شفته في حياتي هو ذاك الفيل يعني اول مرة نشوف حيوان بهذا الحجم يعني نشوف حيوانات صغيرة زي القطوس زي الكلب لكن شوف هواه كان حيوان كبير